کھیتی باڑی ماں کریوں، پہریں بنی ماہ کھیڑی کرانڑی پڑشے، کھیڑی پسے بھانڑ بھی شنٹنڑو پڑشے، بھانڑ شٹیو بھانڑ شٹے پسے ایئے ناں پانڑی ہالنڑو پڑشے، پانڑی ہالے پسے کنڑنک واونڑی پڑشے، کنڑنک واہوے پسے وری بیزو وارو آوشے وری اینا ہاروں بھانڑ بھی شنٹڑو پڑشے، برحٓل مہینو ڈیڈھ لاگو وری موٹی زاں پسے اینا بعد وری امارے اینا بعد وری بھانڑ ہنڑنڑو پڑشے بھانڑ بھراوی وری بئے مہینا کھن تھیں تو وری برسات رو بھی ٹیم آوسے، برسات رو بھی ٹیم آوسے ماناں برسات بھی ماناں وسے زائے، ٹھیک سے، جے ماں بچی گئی تو ٹھیک سے اگر نتھی بچتی تو اماری محنت ضایع تھئی زایسے بدہی ئے، وری اماں نیں دوبارا محنت بھی کرنڑی پڑشے، تو ئے بھی بھگوان رو شکر سے جیکو بھی امیاں نیں بئے چار دانڑا بچی زائیسیں، وری بھی امیں ٹیم آویسے چار مہینا چھیڑے وری امیں کنڑنک واڈھاں ساں، کنڑنک واڈھے وری امیں باریاں بھی بدہاویسیں، وری امیں ای بھیگیوں بھی کرنڑیوں پڑسیں مقصد وری میشن بھی لاگنڑی پڑسے میشن ماتھے بیھہنڑو پڑسے کافی ٹیم تھئی زائیسے، تقریبن ترن چار مہینڑا لاگی زائیشیں اتلو کام ماں، پسے وری اینا کنڑنک میشن لاگیسے، وری دانڑا نیکریسیں، دانڑا نیکریا، دانڑا نیکریا چھیڑے وری کنٹا بھرائیسیں، کنٹا بھرائے پسے گھرے لے زایاساں، گھرے لے زائے سیڑے پسے وری امیں مقصد لوڈ کراوساں، لوڈ کرائی وری چکی تی لے زائیساں، چکی لے زایاں تو چکی وارا کہیں ایئں اتارا تو سدہا بئے روپے کلو زڑتا، اتاری جگے داہ روپیا ویہہ روپیا کلو زڑی زائیسے، اتی اماری اماری کنڑنک بھی بئے چار روپیا کلو زائیسے، وری امیں پیسائی کرے لوڈ گھرے لاواں ساں، گھرے لائے چھیڑے پسے روٹلا گھڑائیزسیں، روٹلا گھڑائزسیں امیں کھائساں، اوئاں ناں سیڑے پسے بیزا بھی کئی مسئلا ہوئیسیں، پسے امیں اپنڑے جیون ہاروں بھی کوئی مزوری کراں ساں، آئل مل رو کوئی کام کروں سوں، چمکہ جیون امارو ڈاڈہو ڈوکھیو سے مزوری کروں سوں، مزروری کرے سیڑے مل رو کام کروں سوں۔ ہیلپری ری ڈوٹی بھی ہوں کرتو اتارے ماناں مستری نیں ٹوٹی زڑی سیں، سماں بئے بئے چار چار مہینا موں گھرے بھی نتھی آوتو، تقریبن بئے ترن سال میں میرپور رے اندر بھی ڈوٹی کری اتارے ماں ڈوٹی تھے زائے چا رے نوابشاہ تھے زائے، چا رے سانگھڑ بھی تھئے زائیسے، اینا موں نیں پانس پانس چھ چھ مہینا لاگیں موں گھرے بھی نتھی آوتو، چمکہ ماں ری روزی کرنڑی سے، ماں رے بچاں ہاروں سفر گزر کرنڑو سے ماں نیں، جام پریشانیوں لاگیوں سے اوئاں اندر میں بھی پریشانیوں کاٹیوں سیں ماناں بچپن تیں کرے موٹو تھیو اوئے اندر میں بکریوں بھی ساریوں ہوشیں، گاہ بھی لیدہا ہوشے، ماناں میں پانجی جوانی میں محنت ان دہندہو کریو شے جام، ہوں کتھے آئیتو نکی زائیتو تو بھی مقصد پانجی کوشش جاری راکھتو، سبھ کجھ ماناں کرتا رہتا اینا اندر مطلب جام پریشانیوں ہوئیں پنڑ کرنڑو پڑے تو سبھ کجھ، تے کھاں سوا گرمی بھی آویسے، شیارو بھی آویسے جام کام سے، جام ٹائیم لاگیو سے تو ئے بھی ام کاڈھیاں سیں اینا اندر محنت مزوری کراں سیئاں۔ میں کن مل رو کام نتھی، پسے موں منڈی رو کام کرتو، چارے پالک لیاساں، چا رے بصر بھی لیاساں، شوں کہ پیٹ رو سفر گزر کرے رہاسیئاں، ہوے مہینو کھن ای کام کرشاں وری ہرشیو آوشے، وری ہرشیے ماں وری موں مل میں زائیس وری میشناں ری رپیرنگ کرشاں، او کھولشاں، وریمیشنوں ٹھاہشاں امیں، ٹھائی کری تیار کرشاں، تیار کری وری سیٹھ پوسسیں امارا، وری مال لاوشیں، ہرشیو لاوشیں وری ام میشنوں ہاکشاں، میشنوں ہاکے وری ام تیل کاڈھشاں، تیل بیل کاڈہی وری ام باہر کمپنیاں میں ہلشاں، کام جام تھئی زائے تو ئی ام پانجو کام جاری راکھاں تا، سیڑہے نائیں ہٹتا، جاں امارے مستری بستری ماتھے ہوئیسیں موٹا ہوئسیں استاد امارا، ام شاگرد سیئاں ایئاں را او ماناں جام کم سے معرپور ماں بھی سے، نوابشاہ ماں بھی سے لاہور ماں بھی سے، جیوو پانس پانس سو سو مہینا ام باہر ئی رہیساں، جام ٹیم لگی زائیسے گھرے آئی ناں، بیزو سائیں ظاہر اے بکریاں رو ٹیم ہتو امارو۔ ای ٹیم ماتھے امیں ہار نتھی مانتا زندگی تھی، کئی بھیاں بھیگا بھی سیں، محنت مزوری کرے رہیاساں، ماناں سپورٹ بھی کریسیں، امارا بھائی جام سیں، ایک پاڑہا بھی سے، ایک بھگت بھی سے ایک بھائی سے ماناں ماں را بھائی جام سیں، اماری سپورٹ بھی کرے سے، ایئاں روں مہربانیوں سیں، کوئی بھی امیں چھیڑے تھی تو ماناں ہٹتا نتھی، ام لاگا پڑیاساں، کئی مسئلا مسائل تھائیسیں تو ئے بھی ام کن بھیکا اوبھا ہوئیسیں امار ابھائی امیں جام کوشش کراسیئاں کہ کوئی بھی کام رہی ناں جائے،